यो चट्टान भन्या बित्त्त्तीकै सब्बै भन्दा पइला त मुलाई यो हाम्रो प्रकृति ज्या छ त्यइ प्रकृतिको सबभन्दा बल्यो ठाँउ हो जसो लाग्दो छ । यो चट्टान यति बल्यो हुदो छ की यल्ले कइल्य पन यल्लाई कसैले डगमगाउन सक्दैन् । जसै हाम्रो मौसम हावा हुरी पानी ज्या आयापन यै चट्टानलाई केइ असर गर्याको हुदैन् । चट्टान जसो हुदो छ त्यसाको त्यसै रयाको मुइले धेक्याकी छु । यो कइल्लै पन परीवर्तन हुन सक्याको छैन् । जसो छ तै तागत यैको रै राख्तो छ । जसै अरु कुणालाई त नाप कै समस्या भैखेर कमजोर त हुन्ना, यो त एकदम बल्यो हुदो छ, स्थिर हुदो छ । यो बाट पनि हामिले केई कुणा चाइ सिक्नु पड्डो छ जसो लाग्दो छ । कठिन परिस्थति हुदा छन जति पन हाम्रा जीवनमा ती कठिन परिस्थितलाई चाइ धैर्य गरीखेर हामिले झिक्क कै नसोचीखेर बसिराख्यापछी चाइ हामी सफल हुन्छु जसो चाइ मुलाई लाग्याको हुन्छ । त्यसैले यो चट्टानको भुमीका पनि महत्वपुर्ण छ जसो मुलाई लाग्छ । यसबाट हामीले झिक्कै संघर्षका कुणाहरुलाई पन सिक्याका हुदा छु । यल्ले हाम्रो प्रकृतिलाई सुन्दरतासंग जोड्न पन सफल बनायाको हुदो छ जसो चाइ मुलाई लाग्दो छ । यै बाट हामीले झिक्कै झिक्कै प्रेणा लिखेर हामिले यै बाट केइ कुणा सिक्यापछी हामि जीवनमा कइल्यै असफल हुदाईन जसो पन मुलाई लागरदो छ ।